سویس درې کلتوري اغېزونه لري: الماني، فرانسوي او ایټالوي. دوی د نظم، پاکوالي، او وخت ارزښت ته ژمن خلک دي. سویسي چاکلیټ، ساعتونه، او غرني دودونه ډېر مشهوره دي. د بې‌طرفۍ کلتور هم د دوی یوه مهمه ځانګړنه ده.